<hesitation> E, tum hewa boso sele itug o mhasa ala jidunia kani, mhasa ala komi itatani, mhasa ala suhene jo ne jam. <hesitation> E, ngambos suhene jo ne jam kanjwan nyahami dunia jo nta.